Mi ɓuri suptigo mi defa nyamdu So tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde waɗude cuuraande e kanko nder home. Ko ndee, cuuraande e home o waawataa njiddaade heewondirde ngam njam e sabu miɗo waawataa waɗude njam ngoni e goɗɗe tawa sabu nguurndam ngal rewɓe ngal e feewi.